Inzonvu naiweni mulukwa ee kaili imara ya pili niza nailola miaka ya chisila kabisa zizile zili yazyumo zile palowe papo yazipisile ni bunduki ee. Namuweni wakula sana kulikoni anyama yonsi maana nanda ngali uli mbali zizi kuku nu muzo ali mbali zii utange unulole wino ali mbali zii maana umukulu kuliko anyama yonsi.